Inten in- intz'o'kol inb'el uchij mi tin b'in inwätan, tz'o'kol inb'el inna' ki' wooloo', intat ki' ooloo' tulakal ki' wooloo' tinwetel porque tz'o'kol inb'el ya yan inwätan ya te'lo' inwotoch tulakal ukotzol in amigo uyilaj uyilajten tulakal yan janal, tulakal ujanaloo' y yan pax uk'atij ok'ot y ok'oten tulakal ma'lo' allí jo'mij tulakal, tulakal ub'el uka ma'lo' yoos b'o'tik.